मुहमे अट्के खानु बासी हुइके सडनलागत हयं । <hesitation> बो गिन्धानलागतहय । और बामे किरा फिर लागसकत हय । दात कमजार हुई सकत हय। ऐसो नाहोवय कहिके हम रोजय टुथ ब्रससे दाँत माजत हयं । अगर हम खाली टुथ ब्रससे इकल्लो दाँत माजे कहेसे ब्रुसके बारसे <hesitation> मुसकमे खरकोंचा लगसकतहय । पर दाँत अच्छेसे सफा नाहुइृसकत हय । तहि मारे झाग निकरनिया दवाई जौनसे टुथपेष्ट कहत हयं । बु्रसके नरम बनानताहिँ दाँतमे <hesitation> चेहटे खानुके सफा करनताहिँ जाके लगात है ।